A shɨt ɓul kuma mbɨshit kɨni jɨp mwa man ɓul ɗel ne néng me gobnati ne mwa pó nang nyi ɗo makaranta me gobnati mwa mpɨ me gognati ɓe mbɨshit ɗe po kat jɨp mwa ka ɗang go mwa po shɨtbi ŋeng makaranta me private mwa me go makaranta me ƙe mwa be mbɨshitɗe kat jip mwa gyi sosey ong be ngán te ngán kɨ gak kɨ jɨp mwa kɨ le ko ngá kus de jɨp mwa ko mu tong kɨ gyɨrep mwa bang and kɨ le ko pup mwa mwá m kuma a shitbi gyi be gah ni jɨp mwa ne mwa man bi kɨ ko mwa man bi ka mwa mwa gyi dungdung mpi dádaká be kɨ le ko ner da ɓe a ni teh we ɗo nye ken we do nyi eh ken ɗyem dang do nyi eh ken ɗyem dang do nyi eh mpi dádaká be mbɨshit shang ngàn sosey kona at least koda pàrdàng eh be gah tan gah bang mpi dádaká be mbishit shang ngán sosey mpi mun pó tong kɨ gak kɨ jɨp mwa ko mun pó leng bi mwa kɨ le bang ko a ji nwok fa be ngáh man kanda ngáh tap wok fa, mpi go le tene mbɨshitɗe ne nyi rit ka be gombi kɨ cham man nyi man ka kuma mbɨshit ey mwa te ne po shi fa npoteng nyet dang poshi nyi nden yil minɨ because ner chɨn kɨ ni ah da be gyem ce na a le ko kɨ yal kun ke dem kat pi ce be kɨ iya lang sar gha ko nyi ter ka zem gah bang And jep mwa dungdung ƙò ye mu se rit kɨ mwa npi ye mu shit bi mwà ko mwa mwa kɨ pi mwa shikét shikét be mu ni mwa le ko ɗe le ko duk mwa ni mun nɨne ɓe mwa pò sekɨ yil mun mwa ni mun be mwa po pɨn kún mùn mwa ni mun be mwa té kai don go nyɨ shit bi ngán a goce mwa pup ce mwa be mwa la bice ko rit ritɗe mwa jɨ mwa seyil gah shɨk mbɨshit le ko bi ye mbɨshit mun po wal po ɗo ne mu gi me gobnati mwa be mu kàt ká mpi me gobnati funu lolok nyi ròt kɨni ghɨr pi din shitcɨn zaka go ye mwa tong gyi mwa bang tong gak mwa put zaka mwa gi gak toh gurm mwa dungdung ƙò mwa retire gurm mwa dungdung ƙò mwa mwarap mwa ɗang duk da haka duk kɨ da ɓe gobnati la é ko ghɨr ce ka bi le ko mun ce cɨn cɨni tun yi eh vel Gak kɨ pofar kɨ kwan <hesitation> kɨ kɨ kɨrgɨk kɨ pimi ɗo ghà fara shɨtchin cɨn cɨni be yi kɨ kusan tekbarap ɗoda ɓe ghán po mbɨshitɗe be mu kàt me gobnati ka yi funu mwa met son ɓang mun po gyi nyɨ tenɨ ƙo kabe gobnati ghɨr pi ko lɨmarmu ƙat ko mu sit ner kɨ shitchin gobnati ɓang ko mu mwen kɨ gak dang mu gi be mu kat ka dang ko ye mun po chɨn kɨ nyi ner kɨ me me me makaranta ke kɨ ko ko gurm be at least shangshɨk mun mpɨ mun po tong kɨ nyin ka, nyoktu gyi nyet bang mun po tong kɨ nyin ka, mun po dar, mun po kang nyi kɨ nbi lang sar ce mwa ko po lang sar mun <hesitation> ko mun po tong wok funu mwa kamkam shik le bang ko mu lep shik funu bang ba wai mu mwen ner go mwa cor mwa kà dang mu le ko mwa po kàt kɨ bi ye mun po shitchin shɨk mwa. Lang sar mun ndɨn wok funu mwa npi dàdakà be mun po le kɨni nté nbɨshit rit sosei gocemwa ɓe mwa do mwa ɗɨn ke mwa nté ɗun tang mɓi tang ka ne mbɨshit kɨ le ko ghá rap, mbɨshit kɨ le ko ghá bar go ko ne ghá dɨn ke ka ɗang mbɨshit kaɗang ghá ghá dɨn ke ghá ner mbɨshit ko ghá chɨn njɨp mwa shi but gaklɨs be ghá ni rit kɨni, dang dɨde kɨ le rit ke ghá ɓang mpiɗáɗake be mu se rit kɨ mbɨshit komeye mun po shit kɨni jɨp mwa dungdung, kome ye le ko cɨn cɨni be ghán a byas tenɨ nbɨshit rit ka ka, ko kun fana rang e ɗang ghá kat nbɨshit be ghán po chigaba kɨ chɨn kɨni ko ghá mwen nikɨne har par pus koye mut kɨ ji kɨ dap ghán, mpiɗáɗake be mun po le kɨni mi mol nu mwa nté wu yal kowu lep ke ko mu shit bi njɨp mwa, kaɗang ghá shit bi jip mwa be ghá man nténɨ jip mwa kɨ nbɨman, akwai jep mwa loklok mwa ne mwa yil ne mwa ne par che be ghá ni be ko latenɨ mwa man biche ka, dang mwa ji mwa fa a dom nbɨshit mwa ɗo nyi ɓani goche gak ner mwa po ɗap kɨni, gonyi ɗap, gonyi ɗap, gonyi ɗap, ko ghá gane be lok ba da ni mbɨshit te rit sosei, kɨ le